oai izen̈y e! Oai io izen̈y zesten-dreo koa no fa mi- mifampiarahaba izen̈y reo. Ndraiky fanajanan-dreo izen̈y raha io. Aboaka eo san- kaly zay izen̈y fetin-dreo rehefa tôm-baovao in̈y avy eo izen̈y misy Karazan̈a fanajana roa eo telo roa amy fami ao zay.